Ah- ep ti, how na direh tun ep ti, ol util ep malum lon- a- ketel, katigau ol akesi lakan ep iah ap ol a tin iah rop tar ap ol paran a- ketel ting lakan ep iah ap ol kes nangnang i- nah ki kir, ol kimsoi ah ketel, ol kipas ep suka ap ol paran kating lon ep kap, khepas ep kopi ap ep kopi meit kating lon ep kap ap ol weir ep malum kanlon. Ep malum lalapang, ap ol los pas a- sipun ap ol rikis i- on ap ol gang i-